﻿Omu kika kiitu twiinemu endimi nka ina, nka ina, tweena turagamba orukiga, tushube tugambe norunyankore, norujungu, twena turamanya orujungu kandi na taata ashube <hesitation> amanye n'orushwahiri, taata orushwahiri ararumanya, nyineho na mukuru wangye, mukuru wangye akazaho aheeru kakye, yashomayo oru germany, so noru germany ararumanya, so noru germany ararumanya, aramanya kurugamba wamubona abagamba orugirimaani ohurire mwashemererwa mwagamba ekiretagiisibwa kyoona